බාධක ජය ගැනීමේ දී <hesitation> නොපසුබට උත්සාහයේ කාර්යභාරය ගැන කතා කරද්දී <hesitation> ඇත්තටම කියන්න තියෙන්නෙ <hesitation> බාධක ජයගන්න නම් <hesitation> ඇත්තටම ඕනෙ <hesitation> නොපසුබට උත්සාහය කියන එක තමයි. මොකද <hesitation> අපේ ජීවිතයේ <hesitation> සැරෙන් සැරේට <hesitation> අපිට බාධා එද්දී <hesitation> අපේ අරමුණ අමතක කරලා <hesitation> එහෙමත් නැත්නම් <hesitation> දැන් මට මේක වැඩක් නැහැ <hesitation> මං කොච්චර උත්සාහ කළත් මේ දේ මට ලැබෙන්නෙ නෑ කියල අපි අත්හරිනවා නම් <hesitation> ඇත්තටම අපිට කවදාවත් අපේ අරමුණට යන්න අමාරුයි. මොකද <hesitation> අපිට අනිවාර්යෙන්ම අරමුණකට යද්දී <hesitation> ගොඩක් බාධා එනවා. ඒ නිසා <hesitation> අපිට නොපසුබට උත්සාහය කියන එක <hesitation> අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් <hesitation> මේ බාධක මැඩගෙන ඉදිරියට යන්න. නමුත් අපිට එහෙම උත්සාහයක් නැත්නම් <hesitation> අපි අනිවාර්යෙන්ම <hesitation> අත්හරින කෙනෙක් නම් <hesitation> අපි <hesitation> එක තැන හැමදාම <hesitation> අපේ ජීවිතේ නවතිනවා. අපිට මින් ඉදිරියක් දකින්න අවශ්‍ය නම් <hesitation> සාර්ථකත්වය ඇත දකින්න අවශ්‍ය නම් <hesitation> අනිවාර්යෙන්ම අපිට නොපසුබට උත්සාහයක් තියෙන්නම ඕනේ. සමහර වෙලාවල් වලදී <hesitation> එක සැරයක් උත්සාහ කරල මදී <hesitation> සමහර වෙලාවල් වලට <hesitation> සිය දහස් වතාවක් <hesitation> උත්සාහ කරලා තමයි <hesitation> අපිට යම් බාධකයක් ජය ගෙන <hesitation> අපේ අරමුණට යන්න පුළුවන්.